إيه طبعا راح أكون مستعد أذهب للمريخ ،حتى لو استغرقت عام كامل للوصول السبب إن عندي الفضول العلمي، والرغبة في استكشاف المجهول ، زيارة المريخ راح تكون تجربة فريدة، اتوفر لي فرصة إني أشوف كوكب آخر عن قرب ،وأفهم بيئته ،وتاريخه، <hesitation> وفرصة إني أخلق ذكريات لا تنسى.